Laå laã juánhã jnanà çounã ronà mánhå nénâ <noise> guiohà guióå nénâ laå mønâ taã maã ziaã juøå carretera guiohà guióå nénâ çinhà paâ laãsiâlénhã jnanà laã chouå tsùâ jnanà lùã laå mønâ çuáã tiã guiónå iã daúnhå jnanà guióå nénâ lahâ mønâ taã manã guiâ juøå jánhå taã ziaã guiaå líã çóhå tsouã iâ laà mønâ lùã guióå nénâ jánhå taã ziaã paila taã ziaã ðuinà guiaå taã ziaãúã taã ziaã manã tsouå tsùnâ jnanà nénå ðóhã tiã guiónå iã daúnhå jnanà mønã lùã guiaå nonê guiaå nonê juáhå jnanà guiaå raâ maùnã paâ léã jonã iã jonã jonå tsouã mønã tóà mønâ lùã guióå nénâ jmonå tsouã mønã tóà mønã tóà mønâ tøå tøå jmaønâ navidad mønâ tøå jmaønâ navidad jmonå tsouã mønã tóà liónã taã tiánã nainhå guiaå nonê jonã paâ juáãtsøã mønâ lùã juáhã iã daúnhå jnanàguiaâ nionå guiaå nonê guiohà iã daúnhå jnanà mønâ lùãjánã tiã guiónå jnanà nionê çóhã jmánhå laã úã nenã bahâ tsøã mønâ tøhê jmonå manè mønâ lùã úã iã iã iã lùã çuahà pahâ chaúå lùã çuahà pahâ iã çanê tsouã jmaønâ mønâ lùãchaúå lùã çuahàguiaå lùã çuahàláhå jøè nenã Iã çanê tiã guiónå jnanà mønâ lùã lahâ ønå <hesitation> aã ninè jnanà çionhâ tiã guiónå jnanà jonã jenè jnanàçóhã tiã guiónå jnanàjmánhå iã lùã çuahà pahâ ønå láhå jøè pahâ lùã çuahà guiaå chaúå iã zoè aã féàchaúå zoè tsøã aã féà guiaå çóâ jnainã nonê guiaå minhà chíhà raâ maùnã guiaå çuahà jmánhå bahâ iã lùã úã nonê iâ jonà jmonå tsouã manè zoè tsøã guohà çaâ auà lùã çuahà jmánhå bahâ nonê jmánhå laã lùã çuahà iã mønã ziaã guióå nénâ siã tenå juáhã jnanhà mønâ tøhê manã ziaã iã lùã çuahà nenã mønâ thê manã ziaã lùã juáhã jnanhà lùã paila jánhå tiuã tsouã mánhå çóhã jaå guiaå nonê jonã juønè tsouã mønã tionà guiohà çønã laã juønè tsouã tionà guiohà juánhã jnanà guiohà manã iã çiáã ðuinã iã jonã léå luã manã tionà jonã guiohà tsouãmønâ tøhê manã nenã mønâ tøhê manã nenã dehâ mønâ tøhê manã jiáâ juøå dehâ manã guiâ juøå iã jonã jmonå tsouã mønâ lùã nénå juáã bahâ tsouã mønã tóà nainhå paila nainhå guiaå nonê jonã tiáhã tsøã mønã tóà jonã jonã taã líã çuuhå laå tsaíã jonã mønâ tóà jonã lahê tøhê iã jniánâ guiaâ mønhàtaã tiánã guiaå nonê jonã taã chánhã jlánhà bahâ lùã mønâ çuhå ùnhã tsouã dónâ tionhâguióå nénâ tsoå tùhå nénâ laã jmánhå laã lùã alumnio bahâ manã ziaã jánhå tiuã ziaã iã løã çuahà láhå jøè bahâ iã lùã çuahà mønâ lùã guióå nénâ taza vaso guunå líã çúhà nunã láhå jøè paâ lùã çuahà Tiuã ã jonã mánhå ziaã tùhå nénâ laã manã tsáâ pahâ jonã guiohà guiaâ çounã juáhã íâ juøå carretera nenã zianã tsouã laå niónhå jonã guiaå çuahàtùhå nénâ laã saã jmonå taâ niunà zianã bahâ tsouã sùà zianã tsouã taã ziaã guiohà nonê mønâ nenè guiaâ manã nionå lùã recuerdo pahâ jonã guiohà tsouã tiuã jonã tiuã tsouã mánhå çóhã iã jonã nionê jmánhå laã paila jmánhå manã çóhã tsouã jmánhå laã bote çahà jonã baâ manã çóhã tsouã guiohà bote lùã lùã nailo iã nenã bahâ manã çóhã tsouã manãjéâ tsouã mønã tóà tùhå nénâ laã laã nenã bahâ mønâ lùã guiohà tsøã dónâ mønâ tionhâ guióå nénâ jmánhå ã lùã çuahà pahâ jmánhå bahâ láhå jøè bahâ lùã çuahà taza vaso ùnhå tsøã láhå jùè bahâ jonã çounã nenã bahã lùã juánhå jnanà guiohà tùhå joà guiohà iã nenã laå jmánã taã tiánã manè mønâ lùã jmánã taã tiánã manè çóâ guía çuahà jmánã jnainã jmánã jonhå jmánã çóâ guiaå çuahà lahâ guiaå søã íã lùã çuahà paâ guiohà çaå laã jmánã baâ íã tsùà ninâ guiaå laã nenã bahâ lùã juánhã jnanà tùhå joà guiohà guiaå nenã taã nenã jmánhå ziaã guiohà tùhå nénâ laã mánhå çínâbaâ nenã guiohà janå jánâ taã taã jnanhà ñenân láhã líã tùhå jmaønâ iâ jiáâ nionê çounã nenã bahâ lù juánhã jnanà tùhå joà guiohà guiaå nenãlaã nenã mønâ lùã guióå nénâ çounã nenã bahâ lùã juánhàjnanà guiaâ taã jnanà guionê láhå lùã reã çuuã çinhàsiâlénhã minhà laå çónhå iã guionê laã çónhã iã jenè baâ jnanà laã çounã nenã bahâ juánhã jnanà tùhå joà guiohà guiaå tùhå nénâ laã çounã nenã bahâ